Ewa aminay aty zao: kôfa hanao kabaka, kabaka ataontsika hoe kabaka tsotsotra zany e! za maka tomate ein, tomate io, bakeo za maka <hesitation> felika e! aharo felika raha io, de ampitsika fely mafana de ao tsara.